كيف يمكنك صنع الآيس كريم بالمنزل؟ أول شي، بخلط كوبين كريمة ثقيلة مع نص كوب حليب مكثف محلى وبضيف فانيليا بعدها، بخلط المكونات وبصبها في وعاء وبغطيها، و بحطها في الفريزر لمدة ستة ساعات على الأقل وبعد ما تجمد، بقلبها أو بضيف مكسرات أو فواكه حسب ذوقي وبستمتع فيها